Pɛmɛlɛŋ kao puu káo feerɛ ɓé kóraŋ tɔnɔ su. Ǹyaŋ bɛmɛlɛŋ kao puu káo feerɛi tí, ǹya- dîa ɓé ŋãa pá dí lonoi. Gɔ́lɛ ɣaloŋ lee Nyéŋ yeŋ Vûu laɣii Dɛ́lɛŋ Gâli kalai Niɣɛ liɣɛi Gbɔɔyɔɔ̂i Manâai Danai ŋweei Bɔ̂rɔŋ kpálai kpaa máŋ Kùmɔŋ da Gɔ́lɛ ɣaloŋ loŋ